اني اعتقد انه اصل الكون انه جان عبارة عن كتلة عملاقة وبعدين صار انفجارات وطلعت من عدها الكواكب والنجوم ما ادري يعني اني هيج انه صار انفجار عظيم كبل كم مليار سنة